Iu quannu cucinu utilizzu sempri lu sali. La salsa di soia la utilizzu sulu quannu manciu lu sushi. La salsa di soia è na salsa tipica di li paisi asiatici ed è ni la so cultura utilizzarla ni la cucina. Li piatti tipici asiatici hannu un sapuri veramenti bonu ma cè bisognu sapiri utilizzari li giusti ingredienti e sapiri cucinarli. Iu preferisciu jiri a lu sicuru e cucinari manciari mediterraneu.